Qentë tregojnë dashuri të ver pas patrunet e tyre përreth shtëpisë dhe duke mbajtur gjithmonë kontaktin vizual. Ky sjellje tregon malli e tyre për të qenë afër dhe për të mbrojtur të dashurit e tyre.